हम्रे अपन मुडियामे सुरक्षाक तहिन पहिरन पैंधती जेहके हम्रे कुल्ही कहती । कुल्ही कहलके टोपी हे । टोपी तमान मेरके रहतियाँ । एक ठो ते होइल ढाका टोपी जउन हम्मर राष्ट्रिय पोषाकके रुपमे रहता जेहके नेपाली टोपी फे कहती । अइस्तहिं करके दोसर रहता क्याप । क्याक कहलके हम्रे अपन सुरक्षाक तहिन अर्थात आँखीमे आँच नलागे, घाम नलागे कहिके पैंधती । अइस्तहिं दोसर हे उनी टोपी । उनी टोपी हम्रे जाडमे हमके ठण्डी नलागे कहिके पैंधती आउर चौथा हे हम्मर अपन मौलिक परम्परागत टोपी जेहके हम्रे कुल्ही कहती । यी तमाम मेरके उनके बुट्टा डारके बनाइल रहता आउ दिखइमे बहुत आकर्षक आउ सुहावन रहता । यी रङ्गिबिरङ्गी रहता जउन हम्मर परम्परागत मौलिक पहिरनके रुपमे रहता ।